الأجازة بالنسبالي هي إجازة عيد الفطر المبارك وبستمتع بيها لأن بيوبقى فيه عديات وبيوبقى فيه خروجات وبقدر إن أنا اخرج مع صحابي وبقدر إن أنا أروح الملاهي وأقدر أروح حفلات وهكذا فا هي بالنسبالي مهمة جدا.